אָסְבוּע לִל-וּרַאא הַדִּי סַאהֵל, חִית אוּל חַאגָה גַאנְדִיר הִי גַאנְסַחַּח אִל-אַחְטָ'את אִל-סְגִ'ירָה וְלָא סוּא תַּפָּהאֻם וֹقַע דָּאקּ אִל-אַסְבוּע עִם שִי חַד עַזִיז עַלַיָא, גַאנְחַאוּל נַעַיֵּש שִי לַחְזָאת זּוּיְּנָה עַאוּד תָּאנִי קִאנְת רֻבַּּמָא מָאסְתַמְתְעְתּש בִּיהָא מְזְיַאן וְנִתַּאכְּד בְּלִי קִנְקוּן חָאֲדֵר פִי כֹּל לַחְזָה, מֻמְכִּן נִזְכֵּר רַאסִי בְּשִי חַאגָה מֻהִימָּה קִנְת נִסְתַעְמֵל אוּ לָא נִגְ'הַּזּ לְשִי חַאגָה חַסָּן, גַאנְסְתַעְמֵל אִל-פְרְסָה בַּשּׁ נִקוּן אַכְתַר וְעִיַא וְנַעַיֵּש הַדִּי אַסְבוּע בִּשְּׁקֶל אַפְדַל.